Karazagna dihy haiko: a kilalaky, afery afindrafindrao fô tegna fataonay ndraiky akagny magnano bahoejy, antosy zany tegna mampalaza faritra akagny zany, <noise> ery malesa, fa ndraindraiky ndraiky kaofa misy fety le fety be regny magnano kawitry, rock, zay zany matetika fataonay akagny.